Ang talsa o waibruia chamung paina thangjago. Puila khe nog ni bagwui mairum thok som mosola cha tei dudh powder paina thango. Afuru no hati barsa ni bagwui mwkhwuitwng aa mangso akran tei berma bo pai tubujago. Hati barsa laikhe tai waisa bazar o thangwui je nangma manwui rok pai tubu o. Amtwui hai khe no ang talsa o waibrwui chamung paijago. Waisa chamung painani bagwui mota moti dui hazar raang nango teil talsa o aat hazar raang nango. Phiaba tal thwgwui raang nangmani juda juda kunufru kwbang kunufru kom raang nango.